<hesitation> Ny mixera <hesitation> raha ôhatra azavaigny amin'ny koragna tsosotra izy, misy dynamo agnatiny aka, dynamo de atsatokonao am courant koa izy io de io dynamo io ndraiky misy raha <hesitation> marangitry atsatoko aminy tendrogny ake. De igny amnjay mihodigny mafy igny am maha dynamo azy mihodigny mafy de lasa manapatapaka anle raha atsôfoko aka jiaby ai.